A, aia anao sha neny tadidignao amzay igny resaky gnhanisika igny anao ta hande hagnano vakansy da nofinofisignao? Re ah zaho hoy anao manambola da mande a Nosy be agny a, da akory sh, vognona anao sh fa ande sika ame herinandro satria aho nahazo vola da homano lahateo gny entanao de hindeso aby lahateo raha raha sika avao manko voahomananao zah digniko na koa zao.